تعلم الإقتصاد مهم جدا ولا <hesitation> ولا أتفق مع أحد يقول أنه غير مهم، تعلم الإقتصاد ينمو بالأمة ويرقى بها تعلم الإقتصاد هذا شيء مهم جدا يجعل تلك الدولة التي نحن بها من أعلى الدول ناحية الإقتصاد والعلوم يعلمنا دائما ويرقينا.